Euuuh yakharounŋa oy mé firana kén bourou kha méné, passki séréssou ga makha kori, yakhari nkilou faka nguénaŋa, angana nthiarana nŋwori aga mokhobé ifo ankha na gna koundou gna, aragnignana yimé anthiarana ké kitéyé nta da, anké mbé rémé anga guira nthiarana ké anga daga wandika anga ri anga soréné an ngamakh kori agna tourouna mpossassou tourrou, agna tourou na linŋonta sou tourou, angana daga dougué sakha iganagni iga woudiouné ya kinaŋa, yakharinkitano, ina woudiouné tana woutou, ina a kéfi porteméné, iganadaga gnékhé ké ga kiténé woudiouné kéya, ina gnékhé ké khobo woudiouné, anŋatou dépassi ké gnémé ké. Fo misséssou ga ronéy, abanka nké yakharé ya makha, yéla ganagna yakhari nkourounté guénanŋa, angari fofo ro kagoumakhou aberké nkhéna lémou nŋa, angara fofo tampi, kéméné nguéna léguéndéy ankha rini touma, passka rémé lay rini, lén gnigo ana mbagandi kagoumakhou, nagna yimé ama rémé yimé kita lén gnigo, wandi rémé nara mbagandi, assouna barké gna. Kha yakharéssou an nkilou nthiré nguéni. Ankagoumakhou nkota anga tampini, anga fo kape dépassi, anta kona nkina danŋa dé yéla ganagni anda nkina ga massalanŋa kom nguéri yakharou kou béni wori wathia, ikinani ga franthi, igana dépassi nkiniye, inati an fo kiniye khasso gna, ina yila kapi dépassi ké idi kininina kén ngomoundimé, kha ganagna kom ogada gani nkiyé kébé wori, an ta kina tirindina, agara dépassi nkinaŋa ta, yéréwourou gnananŋa, antakha moula nga tirindini, passkaaga kébé kinaŋa ana kina métana, anké gnakharé fofossou ga kouti ké ka agnana kapéy, agna ndébourdéne kénŋe, anta télé féyi, anta télé fotana débéri, an bérké gné mourounou fok ogara sarano nŋwori kébé ana kégna ankhani mourouna, ana kéfa nkagoumakhou ké aga linŋono mokho bé, anda linŋo soro gnigé i fogou, anda nkholo kofoumé, andi gnakhamé ndébéri soro gnigué i fogou, imatandanŋa kéni ké, alinŋo; ankha diangoulangodé gnani, an barke mourina khadi, anati allah na mour khay. Kha lénki, kiyé ké, téréndé ngui gnéŋi, sé yokharou yogoni, ina fo kapéy ya tani sérén nti tou ni makha yimé, into konŋo, kha yakharou yogo khara gana kirmassi gna kéfi yigandé, foka na kowa, anati nké guér ké kirmassi bé kéfi nkhalé ké. Khokou gani nkiyé okounta kénŋa, okou gagni kagoumakhou ninŋa bira bé, wolahi ala tokho, ini sapé nkinaŋa sape lamané, ina takhayé nkinanŋa, takha lamané, ina kirmassini siki, ini kinanŋa, agnimani kouté késsou débérini, kha kou lémounŋa linki, angana dégui ka angani wori linki, anŋa tou khadama rémé berké nkhobéna, yogoy tampiniyimé, alla ma ntoumandi, kha yogoy tampini kéméné kéna gnanŋanda khéri, angana dagakoun nkaniŋe linki anganati, kirmassin siki yani igagna rono barma itina garé gnani. kha allah ga kébé tou, soro nŋa fina biréné, ka ké nokho, koun kani linki alanta gnimé takhouniya, kégna ni igati yakharé ngana tampi ka ana khéri nkitaa, angana tidé mougni, a na khoro nkita, yogoy gnana yimé ana bogou kaké nokhonŋa, anagni kaké khéri sougayéy, andi guér débéri domé, igari fofo kita ankhani kémé khéri nkitana, kén gnani ogatini linki rémou kou da, kha gana tampi kha kagoumakhounikou, yigano kou béni ga yiguéné, anké nda <hesitation> an gnokmissé nthiou khobo sakha, woudiouné yana makha anda woudiouné kéféy, anda khobo, anda ra gnarkhaté, ande ra gnakhamé, ali soro nga yiguéné ta anti, nkéri kéya kéffi gnarkhatéŋa linki. Yerwourou yogo gana kati toŋono, yerwourou yogo a tina kati séféna bourou ayigandou orantakhari yiguéné, yakharou nŋa kén nkontroléné, apré khadi anda nkalouniyana anké nta tou an nkalou ni kou guou biré mokhobé, anké nganari angana nkhalé nko an nkalou ni guér kébé wori ankéŋe ké ntou. Linki rémou ikori kégna famounou, igana fofo wori sér guébéssou ine kona wali kini guémi fokiniye yimé, anké gnime fo ga makha, ana nkhalé ké woutou ana réy ana takhou, biréyou ngana gna ankha séré rini tampi katanŋa, kha anganati iké nti tampini kagoumakhou igari kébé kiniya ini kégna ronéy ayogo gana linŋo, ayogo nti linŋono. Yakharou kou tampiyé ké fayi kégna. Yakharé gna mounafa nguébéni khoyasséfé nguébéni. Yakharé gana gna sorana, angana ro tourounŋa, kota bé dourkhota gnimé dangna, kha makha séffé. Okou faba yakhé yogo fay no ngatini o faba yakhé atokho gnani samb, kéni kagoumakhou ndébériya ma kathi gnakharou nga rini, ama bogou kagoumakhou, kathiou gnakharou nga riyana adi kissimérou ndi khokhlinŋou, aga bogou kagoumakhou, kiné nga bono, kaw euuh wathia ké. iti kagoumakhou gnémé, kén mbiré o débé lada gnani sér bé kina gana kara ta, ana kagoumakhou ŋara, kha na tokha nkina ga biréné, ana kagoumakhou ké débérina. Gana soré kotassou a yakhari nkhassé ké. kharo koun nda guiri ké tiyabou oganadamana, ona kagoumakhou ké réguénéya ona sora da onato bayiyani koma kénŋa ama rén gnigo kita féné, awa onankhawa toumandini, khalla do kou gna tounŋaranko, ona toumandi, kha ma ko khar kota bané. ini kéya roni yarkhaté, ini ké ya roni gnakhamé, waline kéya gna na bawouya, ama ko léngnou, lingnakharou nakhati, iyana makha, lén gnakharou kou nakhati, siko koussou daga franthi, bane koliti yani lingnigo, kén nkhaya franthi, afayi kharssa alla yana wouyi nkinéy adi khokhlinŋou.